Añaty andro draiky zañy no fa mihiña da mandañy atsasa dera eo. No fa mihiña maraindray zañy da mandañy folo miñitra eo. Da mbô mitovy amizay koa no fa mihiña atoandro da mbô mitovy amizay koa no fa mihiña hariva. Da no atambatsy zañy zay añaty andr- añaty heriñandro raiky zañy mandañy eo amin'ny telo lera eo.